Mnyama mruege ambaye <hesitation> ambae nimewahi mbona ni- ni njofu kighira maana tembo. Tembo nilitivonire tarangire finyi nilekee niku nitarangiree duo. Nemtivona mikumi, nemitivona tarangire, nemitivona manyara na kwaku nilechiira ndimbafo manyara na maeneo yakwea tarangire wanyamavo nichivavona kila- kila ikenda nikiingia mtirunii.